La música emo me sona a entesidá emocional i a delicaeza. La música emo es comu pressonal i emotiva i tamién un pocu de tristeza i assín, no sé, no me gusta.. Ain moçus que se dentifican col astilu, i tien artistas anombraus comu Jimmy Eat World i My Chemical Romance, que palran del aginu i el desesperamientu enos sus cantaris. Güenu, si ala genti que le gusta le sirvi pa sentil-si compañau enas sus emocionis i sentiris, pos güenu, está, no es? Allá caúnu!